द्दण्ठद्द मे ज्ञ वा महिना ज्ञद्द गते न धरती डोलल रहलै कि त उन शनिचर दिन रहलै शनिचर दिनके सब जना त सुतल रहैसै त काहेला गर्मीके दिन रहैलै त हमेन उ दिन सुतल रहलि कि हम अपन रुममे आ हमर मौसी निचा रहलै सब जनासे बात करैत आ हमर बैया न बाहारा पैसेज मे रहलै खेलैत त उ दिन कान ज्ञद्द बजे धरतीया डोले लगलै न त हमर चौकिया हिलैत रहल त हमरा ना थाह रहल कि धरती डोलैता त हमर चौकीया हिले लागल त हमरा बुझाइ ता काहे हमर चौकिया हिलाई ता त हमर निनबा खुल गेल त हमर नीनबा खुलके हम बाहरा आइलिन त सब जना कथि कहैता भागैजो धरती डोलैत हौ भागैजो धरती डोलैत हौ त हमहु निनाले रहली आ हमर बैयाके त लेबेके परल आ हमर बैया सेटरवा लगन न झुलुवा झुलाइत रहल सेटरवा पकरके त हमे वैया के बोक लेली आ हमर मौसी न निचासे दौरैत दैरैत आइत हौ हमनी के उपरे घेरा गेल रहलि आ हमर बाइया रहल त हमर मौसि के लागल की कैसे येकनी के दुनु बहिन उतरी त हमे हमर बैया के बोक लेलि आ जब निचा उतरे लगली न त हमर गोरवा न कैसेन सिरिया मे मोरा गेल कि त हमे गिरे गिरे होगेल राहली आ हमर बाईया हमर कोरा मेसे विगाए बिगाए होगेल रहल त हमर मौसी पक्रलेल त हमर मौसि हमरा आ हमर बैयो के पकरलेल त हमर मौसि हमर बैया के लेले ल की आ हमे न गने गने कर के सिरीया मेसे उतर गेली की आ नीचा देखाइ तारी न त सब जाना न अपना अपनी के रोइत रहलै सब जना के देख देख के आ बहुत आन्टी सब न उलटी करैत रहल हमरा उ दिनका बा येतना न जोर से डर लगेल रहल धरती या डोलल त आ उ दिनका बा धरती या एकदम एकदम आइत रहलै सफा तन के तन के देरमे आइत रहलै ओइसे हमरा धरती दोलाइएन त हमरा बरी जोर से डर लगैये आ भल फेनु धरती डोलले रहलै।